Ékeren dóo áñelom, añaini áhuśaġatia, nipiru. Amiñaini aepiru, nílom, ambuhaŋunu sómumbusari káhulo áhaŋuġayiẽe nílõe. Amiñaelom, nilamu, amiñalamu níhode mma, áhose mma mohã, nísopu, ámiñasopue aḃaan, ního niseeno kuhĩko kuŝeneġo niġueleb, aḃaan nimbeniza níhuse mobahalee. Ámiñahuse mobahalee aḃaan, nihane seeni, ninakabuma nilaalo nífutu, namoinibulaben, nífutu, níḃe mukiśi nilon esoḃeleli nna níḃelo, níḃe bapuśen. Dóne, niġab niġareŋ. Karẽġaḃaan niŝias, nikuneibolahe, nikuneġabumaġoġoɭãi nífubu.